Amin'ny ankapobe zegny, ny varavarankely maro karazany, ohatra hoe misy varavarankely misy <hesitation> vitre regny na <hesitation> varavarankely to de tsisy vitre fa tonga de hazo. Zany hoe le misy vitre <hesitation> regny, tonga de potserina amin'ra- potserina am' ranon-tsavony karaha liquide vaisselle liquide fanabezagna varavarankely de fafana amin'ny lamba na éponge karahan'igny épogne madiniky.De izy amizay o ôhatra hoe varavarankely le hazo tonga de fafana amin'le lamba <hesitation> lamba lambalamba de afahagna hoe magnadio azy de karahan'jay.